ഇത നമ ഛ്ഹില്ലി ദേശ ഛ്ഹില്ലി ദേശ ത അഹര। പദ്ധതി വഗേ പതേര പുനദ അക്ലേന അഹര। പദ്ധതി അക്ലേന ഇതിഅസ ഐന മിത്ല ദേപേന്ദതി। പന്ദകിലി ദുമ്ബുത കലത അദി കലത ഏഓന്ദ। അഹര പദ്ധതി നി യുജ്മന്തോന്ദുലേര ബരസോന്ദുലേര। അവേ രിതിത അഹര പദ്ധതി ന ക്ലിക ലൌമത। ഇതേല മന്ദു ഉപയഗമന്തോന്ദുലേര അവ ഇനതുക। അക്ലേന ഗേഓഗ്രഫിച ലോചതിഓന പന്ദ ബഘോലിക। വ വിദ്യതേ ഐന മിത്ല അക്ലേന അഹര പദ്ധതി। ദേപേന്ദതി പുനദ അക്ലേന അഹര പദ്ധതി നി। ജസ്തിയതേ സമുദ്രത അഹര അവ ഇനതുക മാമ്സ്। ജോല, തര്കരി അക്ലേന ഉലേ തലിഅ മസല വനതേ। പുനദ ഐന അക്ലേന അഹര പദ്ധതി നി ജസ്തിയതേ। യുജ്മന്തുന്ദുലേര അവ ഇനതുക സ്പനിശ് ബുക। പുപഛേ ദേശ അക്ലേന ഇ ദേശ ത ഛുര അഹര। പദ്ധതി ല അക്ലേന അഹര പദ്ധതി ഇത ഉതികേ। മത്ഛ് ഉപോന്ദു ഛുരു ഛുരു।